ذات مساء اكتشفت صيادة مسنة زجاجة تحتوي على رسالة، كانت الزجاجة قديمة ومغطاة بالطحالب وحين فتحتها وجدت ورقة بها خريطة تقود إلى كنز مدفون، قررت الصيادة أن تبحث عن الكنز متسلحة بخبرتها في البحر وخريطتها الجديمة.